Tell us aboot your favourite book. Um, first book that comes to mind- I’m immediately thinking back to books- I seem to have read a’ my favourite books during my sort of teenage years and into my twenties. I think- immediately I think aboot Lolita and that book- read that a few times, looked at a’ sorts of different aspects of it. Read a lot by Vladimir Nabokov- that’s definitely- he’s definitely a favourite author of mine and Lolita’s definitely- I would think is- is probably my favourite one of his. Um, I’m also thinking aboot- at some point, maybe aboot seventeen/eighteen, then I read James Joyce Dubliners and, eh, I really liked that at the time and I definitely kept dipping- dipping back into it, eh, over the years and then I got a- I cannae mind- I’m no a big audiobook listener but for some reason I had an audio- one of an Audible subscription things and, um, it came up and it was right by Andrew Scott who is a- an actor that I really like, and, um, he read the whole of Dubliners and, um, I really enjoyed that as a- as an audiobook and that made me start reading it again. So, yeah, one of that two would probably be- think definitely’d be up there, um- and yeah, both books that I read a good sort of, maybe even twenty year ago noo, um, and then they're sort of bed with me that I'm been reading again and again and, uh, yeah- that would be- that’s my answer for that one.

What’s a typical day like in your life? Eh, well, this is probably a reasonably ordinary example today. Got up, eh- eh, took the dog for a walk, feed her and then mak the coffee. Steph’ll get up, we’ll hae breakfast, bairns will get up, school run, log onto the laptop, look at the emails – see what folk’s been signing. See what meetings there is. Today I had a peerie [inc]. He said we'll be doing this- this isnae just that [inc]. It's the sort of thing I do quite a lot. Once I’m finished recording this I’ll mak mair coffee, there’ll be music on in the background- start replying to the emails that you read first thing. Eh, before you ken it, it’ll be dinnertime. Eh, then there’s aie somewhere to ging and meetings to hae in the afternoon. Then everybody comes home at the end of the day, mak the tea, see who has what activity. Teddy might hae footba’, there might be youth clubs for the bairns. Steph sometimes has things on in the evening. I dinna usually but tonight I actually do. Quiz night at Mareel- the film quiz- I like to go to that every month. We have a team, me and my pals. And, um, yeah, I’ll hae twa/three beers there and then it’ll a’ begin again the morn- just like that.

What do you like and not like aboot your job? Uh, well this is good. I like doing this. Eh, you dinna always see the end result of it but you hae faith in the folk that ask you to do it that, eh, it’s in some way helpful. So, Jennifer asked me if I would do this. I just said yes because she’s somebody I like and somebody I trust and if she says it’s a good use of my time then I believe her. Um, what I dinna like is probably the- I can’t imagine it’s that, eh, strange for onybody other in this sort of work. I dinna like the- I dinna like being one person athin a massive organisation and then you have to sit sometimes in an hour-lang meeting listening to just nonsense or sit a’ day sometimes. At some kind of staff conference where nothing happens and you might sit at a table with folk and you’re like “God, I hope I never see them again” eh or “no yon guy” or “oh, she’s awful”. And in amongst a’ that there is nice folk you- at coffee time when you’re no seated, like a wedding with your place- a place card then you go and you find the folk that you do like and you have a nice yarn. Eh, endless questions aboot “when did you come doon?”, “how lang did it take?”, “isn’t Shetland so far away?”. That’s probably repetitive but folk seem to like to ask. Eh, but yeah, I like the side of it where you get to work with folk who you do like and it has a purpose and an end result. And I dinna like the bit where you just feel like you’re having to do something and there’s no point to it.

AI – what’s your thoughts? Eh, I dinna engage much with it as far as I’m aware. It’s probably one of yon things that you engage with awfu’ mair than you think you do. Um, but no, I’m no somebody who says “oh I need an answer, I’ll ask AI”. Um, I hear aboot it on the news. Eh, maks me think a lot aboot 2001: A Space Odyssey, the Stanley Kubrick film with HAL. That’s probably still as true today as it was then- made in the sixties. Um, AI, eh, isnae something- doesn't take up a huge portion of my day. Um, as I say I dinna knowingly engage with it- probably engage with it far mair though as I think I do. Um, eh, yeah, no, I dinna really have too much to say. It’s, eh, a bit boring to me. Um, hopefully no gonna take over the whole world and be the end of us a’.

What technological advancement would you like to see in the coming years? Eh, on a practical level I think that Loganair should have better planes and that planes should be able to handle the weather better. As somebody who travels a lot I'm forever sitting in airports. Eh, I've waited on a plane with a broken wiper blade afore. I’ve waited on, eh, planes because of rain and wind and fog and it’s like how have we no managed to sort this better? Um, it’s just a frustration. Eh, in terms of the internet I think broken links, eh, is frustrating. I seem to spend forever as part of my day getting emails saying “the link on your website is not working” and it’s just because it’s changed by like one letter or something or the tech folk are, eh, changed it and eh, it doesnae go where it needs to and you’re like how can the boys doon at Google no sort this easier? How can they no have this, um, eh figure oot so that the internet just kens it used to be this but now it’s changed slightly to that. It’s still there, it’s still online, just take the person to it. Um, but uh, maybe that’s wishful thinking. Um, technological advancements. It’s no something I think aboot much. Um, eh, yep. That’s enough of that one.

What was your favourite subject in school and why? Eh, I enjoyed English. I enjoyed reading and writing and writing essays. I was a good pupil fae that perspective. Um, I mind enjoying the [inc] years in school where you got to stop taking the subjects you didnae like and you got to choose just the ones that you did like. I did English and history and modern studies and philosophy and, eh, RMPS. Um, but yeah, I liked- I like getting the chance to read books. I liked the idea that folk were interested in my opinion- that if you were able to engage with something like a book or a play or a film or a poem and think aboot it and had a personal response, then that was seen as a success. I enjoyed that. Eh, made me feel valued. Eh, I definitely didnae care for things like maths and science. Um, I was absolutely horrendous at things like ICT, technical- technical drawing, onything that needed an exact answer I was never very good at. Things that- subjects where you could put a bit of yoursel in. Dem I seem to do better at.

Tell us aboot your folk when you were growing up. Eh, well I bed- well I bide in Shetland. Eh, at the start of my life I bed in a peerie place ca’d Whiteness. Um, my father was and still is a crofter. We bed on the croft, so it was a very sort of traditional upbringing. At the time I just had the one brother. Noo I hae three. Um, but yeah at the time it was me and my brother Ross and my mam and my dad. Dad was your classic crofter breadwinner, ootdoor worker. Mam w- w- h- had been a teacher and then gaed that up when I was born and my brother was born and it would be a [inc] that so she was in that traditional mam homemaker role, whatever you want to ca’ it- cooking the meals for dad, cleaning up after him in wis. Um, as I say, bed on a croft so you were definitely isolated. There was no other- your neighbours were very- they werenae - the farm there was a stone’s throw awa’. We bed right next to the sea. I enjoyed that. Um, eh, we had a lot of animals aroond- sheep, kye, hens. Eh, over the years we had various cats, obviously sheep dogs. Um, and dad was a- a working man. That’s what he did every day. That's- if you want to speak to him you'd find him in the byre. Um, he would sometimes ask you to help with things. Mam- I don’t know of she would ask you to help with the hoosework- probably because you wouldnae do a good job of it. Um, but yeah, I mind spending a lot of time with my brother and, eh, yeah, mam and dad were probably reasonably ordinary Shetland working folk.

"Is there onything that you wish you’d done in life but havenae? Um, I think that- I understand why it is that I decided I had to have a job and I had to mak money, um, and I really dinna think I would change that or would've ever if I'd had the choice would’ve gone doon a different path but every so often I do think back to when I was young and I was very interested in the arts and what it would’ve been like if you’d just said “nah, I’m a poet"", eh, or a film maker, or a musician and, um, just lived as a struggling artist of some kind. There's aie the odd chance you might’ve succeeded but I’m never- I aie- I've aie looked back at that and said “but it would’ve been hell”. You would never've had ony money and you would just be probably bitter aboot unfairness and things. Um, and I- I dinna think how it would’ve settled with me no to mak my own money and to- to be able to look after and sustain my own life and my family’s life. Um, but yeah, that’s probably the only thing that I think aboot in terms of what I'd wished I’d done but havenae is maybe just going ""aye"" and- on the idea of, eh, being some kind of artist 'cause I was very taen with it fae a very early age. I was- I was probably like twelve or thirteen when I said I wanted to be a poet and I would write poetry. And, um, as the years gied on into my later teens I got very interested in film- and I have made films, I have written poems and folk tell me they’re good and that they’re enjoyed it and that and that’s fine, but I do wonder sometimes what it'd been like to have done that full-time and just focussed on that rather as haeing a- a job."

What did you want to be when you grew up? Ah, well I just said in that last recording that, eh, I wanted to be a poet when I was maybe twelve or thirteen. Um, I- s- something aboot it just seemed right. Eh, I was- well I still am very much an introvert and, eh, I just like socialising in small doses it seems. Um, and that was even mair the case when I was young. When I was in my teens I led a very solitary life and seemed to seek oot activities that I just did on my own. And I liked the idea that you had a notebook in your pocket and a pen and you did that every chance you could get, really. Um, I definitely never had ony aspirations for ony kind of career. Um, I gied to uni and got a job right awa’ and I’m never no had a job, I’m aie gone fae one job to the next. Eh, but that was always just- there seemed to be a path laid oot for me there. I just took opportunities that presented themselves and seemed to do well at them. Um, but no, there was never- I was never when I was young- there was never like I want to be this or that. I think I kent that I was going to be different and that I would struggle if I attempted to be the same as other folk. And, eh, yeah. Um, no- no real clear answer there.

Tell us aboot the best holiday you’re ever been on. Um, best holiday I’m ever been on? I dinna always take the holidays just at my will. Um, very fair-skinned, very sensitive to temperature. Eh, so- well, to tell you the truth I’m never been oot of Europe in my whole life. I aie made plans that one day I would go to New York, maybe LA, like America. We’d probably love to go to Japan, but I’m also incredibly travel sick. Every time the travel maks me feel ill. I’m car sick, um- train’s no too bad- planes- oh, Shetland flights are the worst. The bigger planes I’m been on going to Europe, they’re no too bad. Um, terribly seasick, um. Yeah, probably- I would like to see America and Japan but, eh, I never ever put it into action. I think travel sickness is part of that. Um, I’m enjoyed going to Europe. I really have liked it. I loved, eh- I gied to Lisbon for a week with my cousin. Eh, that was brilliant. I, eh- eh I even- I’ve enjoyed London. I cannae say I’m been too many places across England. I’m been across Scotland for my work but that’s no a holiday. Um, eh, London was good. Um, loved Italy. Italy’s been really good. I mind years ago ginging to- eh, we flew to Pisa and then, eh, maybe an hour awa’ fae that is a place ca’ed Casina and it- it was like being in a film. Um, it was a tiny peerie toon and you could go and sit in the café and it’s the best coffee you’ve ever had. And you could go to a couple of restaurants and they were a’ brilliant and everything was gorgeous. They had a balloon festival. My peerie lass was just one year old at the time. Eh, she loved that. Yeah, Italy’s probably the favourite place that I’m ever been.

Describe your favourite food and how to cook it. Um, favourite food, eh- um, well fu- food that I- I- I hae bairns so I’m, eh, endlessly cooking meals for families and the two foods that seem to ging doon the best is chicken and fish and, um, eh everybody seems to like haddocks. If you mak haddocks, you get your, eh, maybe four fillets of haddock- fresh haddock fae the fish shop and just cook it in butter and then plenty of salt and then you can have onything on the side that onybody else wants you can have, eh, whether it’s a pot of tatties that you boil up. Eh, Lily would hae that with butter. Teddy might no have the tatties at a’. Eh, you could offer peas or broccoli, carrots- you would just boil that up. Just side dishes, very plain, um, simple. Eh, chicken would be much the same. You would hae it fried that probably- like chicken fillets sliced up, fry that. You could hae it stir-fry style with veg in there. Definitely like cooking that with onions. A meal that- that I enjoy- eh bairns are always enjoyed- I would have that- chicken, onion, garlic, peas and tatties. No sauce, just salt, some pepper, sometimes mushrooms and again, just plain and, eh, hot- a hot meal. I'm definitely somebody who enjoys a hot meal, um, especially at tea time, um, and it’s generally always fried. I would say the frying pan is the go-to thing, eh, for me as a cook and maist meals are made on the hob.

What’s your biggest hope for the future? Um, just, eh, an absence of catastrophe would be fine. You just want everybody to be happy and to be comfortable and hae time and space in their life to be creative and do the things that they enjoy. I want that for mysel, I want that for my partner, for, eh, my bairns. Um, it’s been my- I cast my mind there onto other folk in my life- I dinna think that, eh, mam or dad are particularly creative but I think that, yeah, the absence of catastrophe would suit them well. No having ill health, no having to worry aboot no money. Um, eh, my brother has had his first bairn- peerie lass ca’ed Nova. He gets me to look after her- him and his wife Hannah get me to look after Nova so they can do things. Um, biggest hope for the future is just no trouble for me and my family in terms of folk no having money or no- or having poor time with their health . Uh, that everybody just is comfortable. We can a’ have the heating on, food in the cupboards, time in the evening to relax and do things that you enjoy. And just hopefully everybody is happy. Um, that would be my biggest hope, eh, for that.

What’s your biggest fear for the future? Um, my life in Shetland seems relatively settled. We’re a very- very well-off community. Eh, very comfortable. Eh, probably the biggest fear for the future for Shetland is just that it becomes like Disneyland tourist Shetland. That’s been a big change in my life, just the- [inc] tourists and folk just wandering roond doing onything. Um- um or that everybody who bides here is just either retired or has a second home- that they arenae contributing to the community. Um, I hope that it’s a exciting and vibrant place for my bairns as they grow up. Um, it’s important to be able to leave, though. I gied to uni- that was important to me. I think both my bairns’ll go to uni and they’re both good at school. Um, it’s important to see what the rest of the world is like even if it is just as far as Aberdeen or Glasgow. Um, other as that biggest fear for the future you hae folk like Donald Trump at centre stage of the world. He really is an Adolf Hitler of the modern age- the modern world. Um, you worry that- no- no only is folk like that, eh, in positions of power but ordinary folk want it like that- they want it that way. Um, maybe that’s why I willnae ging to America. Time’ll tell.

How do you try and save money? Um, keeping an eye on the heating- eh, keep that doon low. Um, turn things off, um, dinna just have a’ your meals oot, eh, dinna aie have your coffee fae coffee shops- just mak your coffee at home. Uh, cook as much as you can in the hoose, uh, try no and do pointless runs in the car. Um, I dinna spend much on things like claes. Um, how do you try and save money? Um, I guess I’m probably lucky in that I’m reasonably well-off. Uh, I do take care of my money, I do try and never- I dinna like it if I spend mair as what I get every month. The pay check that you get every month should be the limit. I dinna like haeing credit cards, I dinna like ever being in debt to onybody or whatever company- I like to be- if I buy something I like to be able to pay for it. Um, it does mak me ill at ease if I get halfway through the month and I’m spent a' my money. Um, I like to aie hae savings for situations like that because- say you had that kind of month where you put the car- you start the car and something’s broken and you take it to the garage and they say it’ll be eight hundred pound to fix it. That can be stressful. So, look after things, pack a kannie and, eh, be aware of what money you get and that dictates where you’re allowed to spend.

Tell us aboot your favourite film and why you like it so much. I dinna really have- I dinna have one favourite film but there’s definitely a lot that, eh, I would be vexed if I was never be able to see them again. Um, there’s a film ca’d Mirror, a Russian film- Andrei Tarkovsky. I really like that one. Um, there’s Ingmar Bergman films like, eh, Persona. Italian films like L’Avventura, Michelangelo- Michelangelo Antonioni’s film. I wonder- maybe the film though that, eh, I would be vexed if I never saw again- there’s two in my head. One is the Wong Kar-wai film In The Mood For Love. I really like that one. And then City Lights by Charlie Chaplin. Um, for some reason that two, eh, I think aboot as like favourites that I- I wouldnae like it if they werenae in the world or on the shelf and I couldnae watch them. They’re very important to me. City Lights is, eh, definitely a story of like overcoming something and finding love at the end. Um, you know it’s- it’s romantic like that and it’s- it’s aboot like getting through something and the universe making things OK at the end. And I think that that’s good to have a piece of art like that that- and that suits a film mair as a book I think, that message. Aye, experience an idea if you press play- it’s only like maybe an hour and ten/twenty minutes or something. Yeah, City Lights with Charlie Chaplin, let’s go with that.

What are you prood of? Um, eh, this is a very common answer, I assume. Eh, I’m very prood of my bairns. Um, it’s eh, something that you hear a lot of folk say, um, who are parents, and um, but it is- but it is true. As the person who brought this peerie things into the world, then you do become awfu’ prood of them and I think- wh- the reason for that is, like, you like the idea that you're brought something into the world and that dey mak it a better place. That, eh, my [inc] he’s twelve noo and um, he’s very- a very happy, helpful, thoughtful peerie man and I think that he maks the world a better place and then I hae wir daughter Lily who is thirteen, and Lily I think has also brought a lot of joy to folk that she’s met. That, eh, that they’ve made the world a better place and that with me being the dad- I’m their father, I’m the reason they’re here, that that’s something to be prood of. Um, I dinna ken if that’s a simple idea or complicated or what but that feels true to me and, yeah, I guess you just hope that that just continues- that they carry on being positive folk in the world that bring joy to others, and that would aie be something to be prood of.

What’s the best night oot you’ve ever had? Um, well, like a lot of Scottish folk and particularly Shetland folk I have been on a hundred million nights oot. Um, it’s- i- it used to be just part of my routine having nights oot. Um, the best one? I really have no idea what the best one would ever be. Um, eh, with friends, definitely having a lot of drink, um, and is the case I’m sure for a lot of Scottish folk and definitely for Shetland folk- I mean some folk I imagine- think aboot like an event- “we were there when such and such happened”. That’s- that's no, like, my youth. My life was never like that. You met with your pals but there was never anything happening- very rare that it was for any occasion and that ocas- if there was some sort of occasion or event it was generally a let-doon. Um, so, my favourite times is definitely- like, there was- I spent years when, um, when you were young- when you were teenager and everybody still generally bed at their mum and dad’s, and ain of my pals, he bed in a caravan, so that was where we would a’ go. So, there was definitely no idea of any event, it was just where you gied and what you did but I feel that we had a lot of good times- just a few of us, middle of nowhere, listening to music, drinking beer, being stupid, having fun.

Describe a moment when you felt great joy. Um, mind- my mind immediately gings to two things. One is things to do with the bairns, that Lily and Teddy are done moments that I’m had with them where- you feel like- yes- I’ve done this well, I’m a good dad, I’m being a good parent. They’re happy, they’re flourishing. And then- I think it would, eh, times with my partner, Steph who I bide with and there’s definitely been a lot of moments of feeling great joy with her. Um, yeah, I guess a lot of it’s braaly private but just feeling like- feeling like the- the universe did align, that you did meet somebody and click and connect in a way that was romantic and special and meant something and in that environment then you get great joy just by sitting speaking over coffee in the morning or making something nice for tea and watching TV or going for a wander. Um, a’ the ordinary things suddenly become moments that can be where you feel great joy. So, yeah, that sort of scenarios where things just ging right, um, are been very important to me.

Do you or your family hae a strict budget? Eh, peerie bit. Um, I was speaking aboot this in another answer. I dinna like to spend mair in a month where mair as what I earn fae my work. Um, that is the budget, um, but I do think that I indulge and I definitely indulge in, eh, my family. Um, it’s not very common for bairns to say “I want” and for me to say “no”. They tend to say they want and need something- and in fact they would generally frame it as “I need” when in fact it is not a situation where they need something, they just want something. Um, and I generally say yes. I’d say “right, we’ll get that the morn”. Eh- eh, then they tell me “oh, you don’t need go to the shop, dad, we actually buy it online”. “Oh! Ok, well, watch my bank card”. Then we just buy it. And it’s a peerie bit like that with Steph as well. Um, I like to treat her. Eh, she really likes that. Um, eh, if I take her shopping and buy stuff for her then she is really happy, so I enjoy doing that. If I’m away for my work and I try and to pop into a shop and get her something, she really likes that. She’s really happy. Um, and, eh, yeah, none of that would ever be things that you would plan on a budget but I seem to have enough money that I can afford to do that. Um, but yeah, budget is what you have every month and that is that.

What kind of art do you like? Um, proba- there’s probably a period fae, sort of, roughly the eighteen eighties to aboot the nineteen thirties where things like symbolism and e-expressionism really gied in a direction that I really enjoy. Um, eh, I definitely- I’m been to the Van Gogh museum in Amsterdam and enjoyed a’ that. I’m been to the Louvre but I suppose the Louvre’s like, in Paris, is like- goes across the whole of history- they have Egyptian stuff there I- but I enjoyed a’ that. Um, I’m been to the modern art gallery in Brussels and that was fantastic and that would be- that pai- that paintings was like the size of the side of a hoose and they would be various shades of lilac and purple a’ clouded in grey- bit like Brussels sometimes- and, um, they were very- they were definitely, sort of, symbolism. Um, I really love Edvard Munch, um, as somebody- my sort of Nordic roots then his stone sea shores and green, grassy hills, eh, speak to me. Um, I love Aubrey Beardsley. Eh, there’s a photographer in America, Cindy Sherman- she’s really good. Love Ed- Edward Hopper. Um, yeah, I like a lot of different kinds of art but yeah, there’s probably a leaning towards the- the hundred year- a hundred year ago. Something was really working then in terms of art.

So, I’m never really- tell us aboot your pets. I’m never really had a personal pet but, eh, Steph, my partner who I bide with- she has a dog and, um, eh, I would say that Pixie- that’s the dog’s name- is pretty obnoxious and I am trying to train her. Eh, she’s very loud, very demanding and, um, eh, doesnae mak me want to have my own dog. My daughter Lily says she would like a cat and I think I would probably like that. I think that would be ok- it- I think it would mak her happy which would mak me happy. Um, the trouble with that is I go away for my work a lot. Who would look after the cat? Lily isnae in the hoose, she bides at her mam’s a lot of the time, um, so that’s a tricky one. Yeah, I don’t think I would ever have, eh, a pet. My dad, he really likes canaries. Um, he’s aie had canaries. Eh, funnily enough they both died recently. He said he just cam in and there they were deid. Um, but I suppose they dinna live that lang. Um, he’ll probably be getting new ains sometime soon. In fact it's his- he’ll drop hints ‘cause it’s his birthday in April. He’ll start dropping hints because he would find it a bother to go and get the canaries- to go buy them. So, what he would really like is for somebody to get them for him. Um, trouble with that is you might choose the wrong thing. Hopefully it would be a canary I would come home with but he’s a very pernickety man. You never ken what mistake you might mak, so that would be fraught with difficulty. I'll maybe hint it to my brother Jacob, though, that he should do it- keep mysel oot of it or maybe offer to pay. Um, but yeah, Steph has a dog. Eh, Lily would like a cat. Eh, I personally dinna hae ony pets.

What’s one of your happiest memories of childhood? Um, there was a question earlier aboot, I think, where you grew up or something and I was thinking aboot when we bed in Whiteness. We moved fae there when I was maybe ten, maybe eleven. Um, I did enjoy biding there. I enjoyed the solitary aspect side of life there. Eh, you felt like you had your own place in the world, that was yours and belonged to you. Eh, your own peerie beach. Eh, but it wasnae a partic- I wouldnae say that I have happy memor- I d- I definitely dinna hae happy memories of biding there. Um, so I think that I would need to ging for something mair in my teenage years, but, um, not a huge amount coming to mind there either. Um, I was thinking aboot my later teens. Once I started to really have friends- you see something about biding in Shetland is it-you’re- it’s such small social circles, such peerie groups of folk who are your age, that you just end up being- hanging out with and being friends with folk that are just there and you dinna get to choose anything. Um, it was only once I was like up at the- the next age of school and mixing with a wider group of folk that, eh, I felt like I got to choose my own pals, and, um, I hae happy memories of really getting to spend time with folk who shared similar interests. You were interested in them, they were interested in you, you had things in common, and you could have fun together, and there was an element of choice aboot that.

What is your ideal party or celebration? Um, yeah, I don’t- I don’t think I really I care for big occasions- big parties or celebrations. Definitely dinna care for things that go on for too lang. So either- it would have to be either, like, just me and Steph and we would have a celebration just with us just in wir own time or if it was meeting up with- like, we enjoy- I- I would have a good time if it was me and Steph [inc] as well, my two parents, Lily and Teddy and we met up with my brother Jacob, his wife Hannah, their peerie lass Nova and had some food, maybe played a game- a’ the bairns were happy and it finished after aboot three hours. That would be an ideal party or celebration. Um, the other option would be, uh, you just go and spend time in the pub for however lang you can last, um, and onybody’s welcome to come and go as they please. Um, nothing else really comes to mind.

Tell us aboot your job. Eh, I’ve been speaking a peerie bit aboot that already. Um, eh, so stuff like this can be part of my work. Um, I guess, [inc] aie being asked to contribute things. Like yesterday, I- I was asked to go alang to a primary school, eh, a- alang, eh, the couple of villages doon here in Shetland. And you’re asked to come in because you hae an area of expertise and generally, especially here in Shetland, they’re heard that you’re good with bairns in a classroom. So, you have a reputation as somebody who’ll be able to do good work and you’re to come in because you’re some sort of- you have some sort of knowledge or expertise. Um, so that’s good. I like that. It’s nice that you, eh, are asked to come and help because folk think that you’re good at something. Um, the ups and doons of that is that, eh, you can feel pressured. Um, there’s another thing I do is there’s a lot of standing on stage, eh, or in front of a class or, um, being in a situation where you’re seen as an expert but you feel the eyes of some folk are looking at you with sort of a critical mind and your immediate response there is “fuck off” and, you know, “I’m no gonna stand up here if you’re gonna look at me like that”. Um, so yeah, the job has highs and lows in terms of, um- it’s good that folk want you to come and, eh, say that you are valuable, um, but I dinna like it when, eh, folk make you feel like, eh, you’re putting it on in ony way.

"What’s the maist expensive thing you’re ever bought? Well, I bought a hoose once. Um, eh, that would be- I think that was a hundred and seventy eight thoosand pound and tell you the truth I did regret it. Um but that’s part of life. Eh, I’m bought cars. Eh, I’m said earlier in some of these things aboot money where I was like ""oh pay for what you get"". Obviously, nobody can really buy a hoose. You have to get the mortgage. Eh, with a car- I was able to buy a car ootright but I was speaking to my mam the other day while I was getting a new car and she said she never owns her car. She just buys- you put in a couple of thoosand and then you pay a couple of hundred every month and then you trade it in after a certain time. And I was thinking, well that would be far better ‘cause I hate it when the car breaks doon and I have to go the garage and it costs shit loads of money and you never ken when that bills is coming, so you always have to have some savings ready for when that happens. But I like the idea of how mam lives with this i- this thing of- it’s kind of like perpetually renting a car ‘cause if something gings wrong with it she says “oh it’s in warranty, you ging back to the garage and they fix it”, so I’m thinking aboot doing that next time, eh, but I’m no sure. Um, other as that I have an iPad. That was probably eleven, twelve, thirteen hundred pound. Eh, money well-spent if you ask me. I really enjoyed that. Eh, iPad is really good. Um, I'm bought holidays fae time to time. Um but probably nothing other- nothing oot of the ordinary I wouldnae think."

What’s the most precious object you own? Um, I’m no overly sentimental like that. Um, if my hoose burnt doon there would be a lot of precious things that, eh, I would miss. Things like- I have paintings on the wa’ that my dad painted when he was young. I have pictures that my bairns is done. Eh, I have art fae artists here in Shetland on the wa’, so that would a’ be lost. That’s a one of one type items- cannae replace them. Uh, yeah, w- so- so I am sentimental. Um, that’s a’ precious to me- I don’t think it would be the end of the world. I wouldnae- I wouldnae lie doon on the groond and greet and mak a fuss. I would get on with things. I would replace it with new precious things. That’s probably what it is- I would- I- I dinna have one most precious thing. There's like things that Steph's gien me or the bairns has made that I- I wouldnae like to be withoot. I value having that, but I ken that life would gie me new ones if I lost them and there isnae one particular one- the most precious object that you own. No, nothing- no one thing comes to mind. Um, but yeah, things that are- that you cannae replace would be precious to me, eh, that I would be vexed if I lost. Um, but I also do think that I would get new ains.

What’s the best gig you’re ever been to? Um, definitely been to some good ains. Eh, saw a lass fae America called Grouper- and right name is Liz Harris. She played a gig in a kirk- converted kirk in Glasgow. That was really good. Um, the- the other American guy, Mark Kozelek, plays under the name Sun Kil Moon- he played a gig in Glasgow. Eh, that was really good. I mind really enjoying- I think I had just gone to uni and I’d aie been a fan of Blur. I was much mair a Blur fan as an Oasis fan at- being somebody of that age growing up in the nineties and Blur came to the Barrowlands in Glasgow when I was at uni on the Think Tank tour which is an album that I really liked, and I saw them and I really liked them. Um, I do like the sort of mair obscure ones, though. There was a guy- I think he’s noo in New York- Tim Hecker who played in Edinburgh as part of the festival and it was a venue that- I cannae mind what venue but one of yon sort of pop-up venues. That was really good. Uh, I’m thinking aboot here in Shetland. I mind no lang after the music venue Mareel opened and the Scottish guy King Creosote came and that was a really good gig. Uh, I was there with, like, pals and wir partners and things. That was a good night. Um, I wonder if there’s onything I’m forgetting. I’m no somebody who does your whole “oh I’ve got tickets to Beyonce” or Oasis or d- you know, the reunion of the Stone Roses or whatever and goes to a stadium. I enjoy the gigs in the peerie or ordinary venues and I’m been to lots that I’ve really enjoyed. But yeah, I dinna ken if there’s one best one.

Describe where you grew up. Well, I’m spoken in a few of these aboot- the first years of my life was in a place called Whiteness and then we moved to pretty much where I still bide noo. Um, it’s a farm ca’ed Uradale just ootside of Scalloway here in Shetland. You know, it’s a kind of hidden place- you have to go doon a winding road and aroond the corner that you cannae really see and, um, it’s a farm that my father bought and it was in a terrible state when he first got it. I was maybe eleven, I think, when we moved there. And, eh, it’s awful bonnie noo. It’s- it’s, um, a place that I’m aie enjoy going to. And I have a peerie hoose there anoo, um, and I think I would like to bide there for the rest of my life. Eh, no just because of the family connections- that's where my brother bides, his wife, his bairn, my faither, my auntie, um, so there’s a lot of family that bide there and there’s a lot of memories, but it’s also- I still think if it as being incredibly bonnie- like a- a place for- to start your day, hae your coffee in the morning- it’s a bonnie place to look at. It’s quiet, um, my bairns seem to like it, eh, Steph definitely likes it. Eh, so I’ve sort of- I might come back to that place- bide on and off in different places. My grandad had a hoose there for a while. After he died, I bed in that hoose for a peerie start. Um, yeah, no, it’s- Uradale is, eh, important to me. That’s where I spent so many years atween eleven and when I gied to uni at seventeen and then I’ve come back at various points and I bide there again noo. Eh, so it’s a very important place to me.

Tell us aboot your bairns. Well I have, eh, twa bairns. I answered aboot that in a few of these questions. Lily and Teddy. Um, eh, they’re in S one and S two at Anderson High here in Shetland. Um, eh, they were closer growing up- they cannae stand ain another noo that they’re teenagers. Eh, just wind each other up- um, fight for my attention a bit. Um, eh, they both have red hair- good Scottish bairns, very fair skin. Eh, Lily takes very good care of hersel. She likes putting on make-up and if the sun is oot and she’s ootside, puts on sun cream, something I’m definitely guilty of no doing. Um, I aie get burnt. Teddy, thankfully, seems to take after his mam and doesnae burn, he’s more likely to tan. Um, Teddy’s very active. He enjoys sports and his footba’ and his rugby. Eh, like- he likes being strong. Eh, Lily’s much mair of a peerie waif of a thing- very thin, um, very delicate, eh, but she plays sports as well. The lassies have their netba’ team. There- there’s a lassies’ footba’ team. Um, Lily very into her fashion and how she looks- Teddy getting that way as well actually. I think that that’s something gonna be mair and mair is boys very keen on their particular style and how they look. Um, they’re s- reasonably well-behaved. I do get the odd comment fae teachers aboot them thinking they ken better but I imagine I was like that at that- their age. I w- I dinna do much discipline. Um, very rare I gie them trouble, they tend to just behave. Um, it’s rare I have to worry aboot what they’re up to. Eh, both got class pals. That’s good. You like the idea of your bairns haeing friends. And they are reasonably healthy so that’s good.

Do you play ony musical instruments? I do, actually. Eh- eh I was maybe, eh, twelve/thirteen when I started learning the guitar, so I learned the piano. Um, I still play both a lot. Um, I’m no somebody who likes to learn like songs. I much mair like just playing aroond on them. Um, I really like with the guitar you can put it in different tunings and try a’ kinds of different things, play a’ kinds of different ways. Um, there would’ve been a time in my primary school years when I played the fiddle but had no real relationship with it. It’s no been something I kept on like the way that I’m kept playing, eh, guitar and aie had keyboards and pianos and things in the hoose. Um, nothing- the other things that I have is, eh- bit of noise there as the peerie [inc] car gings by. Um, I do have, eh, a' kinds of electronic things. Eh, there’s a set of keys ca’ed the Volca Keys and you can mak a’ kinds of strange soonds on them. I do enjoy that sort of stuff- things that, eh, they’re no really even- well they are musical instruments but they’re no- it’s no a keyboard, it’s no a guitar or whatever. It’s for making industrial noise and you can, eh, use that in sort of arty projects that you do. I have a few things like that I enjoy. Synthesizers. That’s good. They’re good things. Um yeah, I enjoy playing musical instruments but I think it’s a good thing to have in your life and I would encourage everybody- onybody who needs some sort of hobby, the sort of thing that gives you a peerie break fae things to indulge and play on a musical instrument.

What was your favourite toy as a child? Eh, mam still has the teddy bear that I had as a bairn. He’s a broon cuddly teddy bear- very- y- your classic cuddly teddy bear. And that was with me throughout all my sort of infant years. Um, and then I was a big fan of like Playmobil and Lego. Um, when I was peerie I liked watching westerns and I enjoyed setting up a' the Playmobil men as, um, as like a ranch you would ca’ it- like western-style ranch with the kye and, um, horses and cowboys. And um, I’m also thinking back to Lego and there was a big pirate ship and sea base- like mountains and trees and water. I dinna mind playing with it as much as setting it a’ up. Maybe that’s very common. Um, yeah, I would sit and create a’ that- put that the-gither. Um, that’s probably my favourite toys when I was a bairn.

What do you like to spend money on? Um, if it’s like indulging in things- yeah, I like to go over to the coffee shop, coffee and cake and, eh, eat oot in restaurants and get takeaways. Eh, sometimes I’ll buy claes- no is- have very little interest in that as I’ve gotten older, though. Eh, I do like things- like it’s nice to have headphones for listening to music when you’re travelling, Eh, buying music- so like that’s- I’m definitely spent a fortune on that over the years. Eh, Steph bought me a record player. I like to buy- ging into the record shop and buy records. Um, I like to go to the pub and spend money on beer. Um, buy nice things for the hoose- sort of vintagey posters and pictures for the wa’. Eh, buy films. I s- I’m no that taen with streaming- I still like to buy DVDs and own the films so that you can watch them when you want. It’s good having a nice TV, nice DVD player, nice furniture. Um, I want to put an extension on my hoose so I’m saving up lots of money for that. Um, yeah, that’s probably- and then, yeah, a’ the money that you spend on bairns and family and stuff.

What’s your idea of a perfect weekend? Um, probably one where I have no plans whatsoever. Um, eh, where you dinna have things on first thing in the morning and you can get up at your leisure, take your time. Eh, I enjoy it if the bairns have something nice on, like sometimes they’re playing footba’ or whatever- I'd go and watch that. Eh, or if they want a treat, I do enjoy that- taking them into toon. Lily would like to go to one of the cafes or restaurants, have lunch oot as a treat. Teddy would probably want to go to the shop buy something. Um, definitely enjoy having a weekend where I have time with Steph and she’s no working or doing onything. We would- she would- she likes shopping- she would like to browse the shops. She would definitely want to sit and have coffee and lunch and me’d buy her things. Eh, hopefully if it was a good weekend you’d see your mam and dad, um, have a nice time with them. They both enjoy sitting. Eh, so mam you would go and you would visit and she'd wanna hear a’ your news and tell you a’ her thoughts on things. She’s very speaky-wife. Eh, she likes haeing folk alang and sort of keeping up to date on what’s going on. Dad, kind of the same. Eh, you’d go alang his hoose and he would complain aboot his aches and pains and he wouldnae ask so much aboot what you’re doing. Um, but he would definitely like to tell you aboot what he’s doing. Um, and he really like seeing the bairns. They both do. Both mam and dad really enjoy being grandparents, I would say. Um, but yeah, no having plans, no having to work, no having big jobs that am needing done aroond the hoose. Everything being neat and tidy and just got free time to enjoy yoursel and relax.

What was your best friend like? Eh, it’s a funny worded question – maks it sound like he’s dead. Eh, so my best pal, eh, is a guy ca’d Lewis. Eh, we got friends in wir late teens. We were at, eh, uni together. We have had an awfu’ lot of fun together, generally drinking. Eh, we were in a band together- we've spent a lot of time playing music, listening to music. Eh, he’s somebody I ging to for advice and for help and he’s a very calm person. Um, uh, good fun. Uh, he’s in the quiz team- I’ll see him tonight at the film quiz. Um, but yeah, my best pal’s definitely Steph though as well, like, my partner. Um, we have a lot of fun. Eh, we like to watch films and TV and have a laugh and chat and- and, eh, yeah. I enjoy- I enjoy folk who are- want to hear my thoughts on things and encourage me to speak and be mysel and I like to meet folk who have close friends where I want to hear aboot their day and what they’re doing and what their- their thoughts and feeling are on things.

Tell us aboot your life noo. Eh, life anoo is relatively comfortable. Eh, I go atween twa hooses ‘cause I spend a lot of time with my partner Steph at her hoose in Lerwick and then I have my hoose over at Uradale. Eh, my bairns will come bide with me. I’m separated fae their mam so they’ll be th- with their mam and then they’ll be with me. Um, they’re gotten a lot bigger noo. I have a lass and a boy so I’m wanting to put an extension on ‘cause I need the hoose to be bigger. Um, I have my work at Education Scotland working with Scots language. That involves trailing aroond. I’m going awa’ next week for a trip doon to Glasgow and Edinburgh- various meetings with folk to do things. Um, I’m thirty nine so come this October I’ll be forty. Eh- eh, I like, eh, watching films. I still like to be creative. I’ve made films in the past but it’s one of yon- it’s a difficult hobby to have. I also like making music- recording music. That’s much easier. You can do that on your own. Um, I- I like to see my friends when I can. Eh, I like to be helpful to folk- to other folk. I spend a lot of time helping family with things. Eh, I’m very comfortable, I have a well-paid job. Eh, look after my money. And, eh, try and pursue having free time as much as possible to relax and no be stressed or worried aboot things.

Who was your favourite teacher, and why? I cannae mind having any close personal affection for ony of my teachers. Um, when I was first at school, eh, they were- they definitely seemed ancient. I’m sure they were only in their like fifties but they seemed like they were a hunner. It was a’ women. Didnae really have- didnae really care for mony of them. Uh, yeah, you definitely met younger teachers and male teachers once you gied to secondary school. Um, eh- I cannae think of a close, personal relationship with too mony of them. I do mind there was an English teacher- she’s dead noo, but she was nice and she said I was a very gifted writer and that- that felt good. But I wouldnae even dey that- must’ve only had her for one year or maybe even less than that and then you swapped to somebody other. Um, there was a nice man- Mr Hay was the history teacher and he was- he was pretty inspiring. He had a different way to him and, eh, got you to think aboot things differently and he was good fun. Um, no. Not one favourite teacher and reasons for that is no- no real- never really clicked with too mony of them. I think I’ve aie felt- I- I did feel very different when I was growing up and I did feel like teachers were aie trying to simplify things and put you in neat, peerie boxes. So, there was never a closeness that would meant I’d ever had a favourite or any particular close relationship with ony of them.

What are some of the things you like or dinna like aboot where you bide? Um, I really- I do really like Shetland and I really like biding here. It’s very safe. Eh, I dinna lock my door. I really never lock my car. Um, I feel very secure. Um, a lot of green space in Shetland and a lot of opportunities to have something and mak it bonnie. Um, I bide on a family-run farm so I plant a lot of trees. I have what I consider my part- my garden. I like to keep it nice, eh, plant things- keep it coursing as they say here, neat and tidy. Um, Shetland is- is a difficult place in the winter. Um, you’re very exposed to the elements and, uh, yeah- and then there’s- you can get really bogged doon with the folk sometimes. Eh, there’s a lot of what I ca’ soor-faced folk who are, um- seem to never want to be happy and that can drag you doon. And then there’s a lot of opinions- there’s a lot of jealousy in Shetland. It can be hard if you’re different. Um, yeah but that’d be the case in ony peerie community. Um-

If you could learn ony skill, what would it be? Um, I would never’ve said this in my youth but as I’ve gotten older I would love it if I was able to do things like plumbing and like joinery work. Um, it’s such a hassle getting folk in to fix things in the hoose. It would be brilliant if you could just fix it yoursel. Um, but I seem to have no skill with my hands and, um, cannae figure oot, eh, the workings of things like plumbing and pipes and heaters and, eh, making things. Um, but yeah, nothing- I- I think if you were speaking to somebody younger you would- you would get something mair interesting like how to operate a camera or play a piano or a harp or something interesting but as I’ve gotten older I seem to find that I would love just to be able to do the practical things -fix your car, that would be a massive one – you could do that easy yoursel. Instead you’ve got to go to the garage. Um, so yeah, skills like that. Nothing um, interesting, just practical things that would be- life would be so much easier of you could do it yoursel.

What’s your favourite city in the world and why? Um, I really enjoyed- there’s a lot of European cities that I’m been to that I’m really enjoyed. Definitely really liked Brussels, Amsterdam, Berlin, Munich. Eh, Rome was a really good ain. Um, yeah. Lisbon was a really good ain. Um, why? Eh, really enjoy- the Italian ones is- is- is- they're really well done in terms of like, eh, a’ the architecture and the kirks and then the cafes and the restaurants and art galleries and peerie lanes and city squares and lang sets of steps and views and yeah- really bonnie places. Um, Germany is mair straight lines- is mair functional but it’s- I mind going to- oot into the country and seeing like the castles and the forests. Um, I’m enjoyed Amsterdam. I- I- I enjoyed all the canals and the- the bikes and the tulips. Um, yeah, lovely places and just so many interesting things to see and do and enjoy- a' that European cities.

Tell us aboot your partner. Well my partner is a lass ca’d Steph, eh, short for Stephanie. Um, she has a daughter ca’d Isobel. Isobel’s the same age as my boy Teddy, eh, so we have a lot in common. Both been married afore, um, she’s the same as me, has bed in Shetland a’ her life, [inc] been awa’ to study, she works at [inc] high. Eh, she’s a drama teacher. She runs a Saturday drama class for peerie bairns. There’s an after-school drama class on Wednesdays for teenage ones, and then she does the amateur dramatics with adults. She’ll sometimes direct, sometimes act. Um, she- so she works a lot, she’s very driven. Um, eh, she’s close to her family. Um, she’s a very happy, smiley person [inc] Pixie lie doon, shush! That’s her dug, Pixie, on cue, barking at another dug that’s going by. Um, eh, I think we could do withoot Pixie. I dinna really care for Pixie, her dug, very much. Eh, eh Steph enjoys a’ the sort of arty things, same as me, she loves having a nice home with lovely things. Eh, very into her claes -loves a’ the vintage shops. Eh, bought her a nice coat fae the Mr Ben shop in Glasgow for her Christmas there. Eh, she likes, um, nice food, and, um, she doesn’t drink, eh, so I’m done a lot less of that, fae we got together with her. Still get a chance for that when I meet with my pals though.

Who won in a fight with your siblings? Um, well, I am one of four boys that my father had. Um, but, eh, none of us particularly physical in terms of fighting and wrestling- that sort of thing that you might’ve thought with boys. Um, eh, I guess I set a tone of not being that sort of person. Uh, so the next two in age, Ross and Jacob- they’re both very physical folk, um, and they’d maybe would do something like arm wrestle each other but I would never suggest that our- I know they maybe never think I’d be interested or they suggest it with me. Um- or in terms of- I suppose if there’s a verbal fight, um, my brother Ross is very much like my dad. There would be no idea of, like, winning a fight- he would just be right. Eh, me and me brother Jay never really fight and then my youngest brother Rowan- my dad's second partner- no, we never fight, never even really argue. Cannae think of ony time we had a cross word. But then he is aboot- well maybe- probably twenty years younger as me- mair as that, maybe. Um, mair like one of my bairns, really, as one of my siblings. But no, eh, not really a family for fighting like that.